tǝpǝrɩmata, tǝpǝrǝmata mɨ ceŋceŋ, tǝpǝrǝmata mǝ yi, tǝpǝrǝmata mɨ ta, tǝpǝrǝmata mɨ niǝ, tǝpǝrǝmata mɨ tʊʊ, tǝpǝrǝmata mɨ kʊraŋ, tǝpǝrǝmata mɨ, <hesitation> pǝrǝmata, tǝpǝrǝmata mɨ nɛŋ, tǝpǝrǝmata mɨ faŋceŋceŋ, tǝnɛŋ, tǝnɛŋ mɨ rɛŋ, tǝnɛŋ mɨ yi, tǝnɛŋ mɨ ta, tǝnɛŋ mɨ tʊʊ, tǝnɛŋ mɨ, kʊraŋ, tǝnɛŋ mɨ pǝrǝmata, tǝnɛŋ mɨ nɛŋ, tǝnɛŋ mɨ faŋceŋceŋ, tǝfaŋceŋceŋ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ rɛŋ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ yi, tǝfaŋceŋceŋ mɨ ta, tǝfaŋceŋceŋ mɨ niǝ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ tʊʊ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ kʊraŋ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ pǝrɩmata, tǝfaŋceŋceŋ mɨ nɛŋ, tǝfaŋceŋceŋ mɨ faŋceŋceŋ, tuuru.